Agaa bo kepai'uaarei, pita o ekeaupa oo'ore bisio, ori iiraa roo'ore ta aga tuutuusi'eupa bo aripu. Bisio aru kutebaa- aru kutebaa boikiro roga'a ita ta iisi iisio aga huraupa. Ee bo kirako'o haia bo aitoko, oru roira aitoko'ua, ta iisio aga huraupa bo ipu'ua ta uka akukupita agaae kuteu. Bisio eipa'oo huraaba ta aga po'ubohara, aga tarai'o bisio aga po'urebaa a uka bai kasiba sa kukupita aga po'ureu. Ta aga tarai'o'upa aga po'ubohara bisio, ii'oo a huraribaa are iisio bira po'uabaa are ii'sio bira kaiabaa. A uka a kukupita bisio- bisio a ouaupa hoko'i boo raataro'oro bisio ee ta iisio aga kitau hitaka oo'ore bo ato'ato a uka baikasibaa sa a kukupita aga kaireboo a teera'bohara. Ta aga kitaupa oo'ore bo tuutuusi'e ta aga tuutuusi'eupa oirare ii'sio iisio- iisio raataroo bo aripu hokopi; eau hioko'i ta aga tuutuusi'eupa oirare oo'ore bo teera'a'oea oitaa iisio bisio eitaroo ekeribaa eitaroo o koeruu kukupita roiraae kutebuu. Bo tabirirori a iho'iho- haraaboroo pita aru bisio reeto bisio- bisio bai kaisiabaa roga'a iibaa hioko'i a hurabohara pita raatareu pita reetoreu agaraba oroo bo aitoko oreoreo bo. Aripu raataro aru oo'ore haebaa aripu raataroo uka oo'ora soobeasoo raataro bisio pita iisio raataro oita o rapatoe taabuu sa roari paahuuriboo kai iisio. Ii'oo aga kitareupa, taabuu sa roari haeriboo iisio taabuu sa roari kairiboo ori'iia pita abai kasibaa sa ro kairiboo oitaa'ita uka iisi. Oitaa'ita kaipitee uiia roiraba ato'atou, iisio pita aga hurareupa ha eitaroo ta bisio kaitarapita ruiroea eitaro o koeruu kaitarapita roirabaa ta'isibuu. Bisio kaitarapi ruiroea rekorekopita abau iisio hapita a tuutuusi'eaupa ii'oo na ekeaupa bisio ee areteea hitaka ii husirori eipare. Bisio, bisio o ku'uku'uruu bisio kaitara pita ruiroeaa oitaa'ita are kaitara pita ta rituiia bo roko'ai bo piibuu a hokobohara oiraarei ii huusirori. Ii'oo bai aga tuutuusi'ereupa bo aitoko oirare oo'ore bo raataro'oo iisio bo rekoreko. Ha oru roira bo aitoka haia bo <hesitation> haia orubo kirako'o. <hesitation> Oru riira tare aga huraupa iisio. Ha bo katoriarei oo'ore, <hesitation> boorii haia bo takiriarei, oru roira keara'oa ta aga kitaupa iisio, bo raata'oo oo'ore bo- bo huuku, bo ou'oo bo atari, are iisio ee aripu raata ii'oo. Bira huukubaa, bira huukubaa bira puraubaa, ii'oo aga kitareupa ii'oo keara'oa haia ii'oo, ariiriiaupa ii tuutuusi'eri. Hioko'i miusikiarei, miusikiarei roo'ore ta aga tuutuusi'eupa oiraarei roo, oru roira roo Boopu koikoi oiraarei bo kato'oo miusiki. Eipare ta oo'ore haaeu oo'ore bisio, topa husiro hai oo'ore bo ruuru'u. A haereu o bisio a koobaareu, oru oira aga huraupa iiboo. Ori iipii bo ahe'a piro aga kitakitau iisio husiro, hapita bo tahirori a uka itokopapita riiriiau. Ha ii husitei- ii husi tahi teio roga'a ii tahiteio a riiriiaupa bisio pita ii'oo bo raata, bo hukubuu ia aga tuutuusi'e pitee, aga kitakitareu. Haia ii'oo bokato'ooarei miusiki, aga tarutaru'uupa iisio, aga aripupa. Orii'iisio aga kitaupa iisio tuutuusi'ero oiraarei iisio husiro bisio, ii'oo huraribaa ii'oo huraribaa bira bai hokobohara oiraba oo'ore bo aripu. Aripu husiro ii'aa. Hori husi roga'a oo'ore bisio o ii'oo hitaka o bo tokoru, bo uruu'o iisio. Bisio uruu pita hukuu sa o ekeriboo oo'ore, bai. Aba'upa huku'uiaa. Haia bisi o poteporeruu bo tabiriroriarei oo'ore ooruari baire baire eitaroo ta bira huraupa, ta bira kitaupa ii husiroo. Paakora pita hitaka oo'ore bisio, bo atari ai'oriba bira ai'obohara oo'ore bore'u, bira uka ai'obohara bo re'u. Bira ai'obohara oo're bo tatabu. O ii husuroo, o bisio biraa o koeruu akuku ai'obuu bisio pita rogurou, o bisio pita keehuu piriro iisio. Biraa ii'oo, ai'oribaa bo re'uraba ha kaau, ha kaau hioko'i o bira piibohara hioko'i <hesitation> bisio ai'oribaa bo re'u. Uka ai'ohara tahi ii'aa o iisio. Ha hori husi roga'a a ouaupa o bisio ta aga huraupa, bisio pita bo aitoko haia bo kirako'o. Ha boikiro itai haia ta aga iisio hokopi'eupa, oru roiraa iiroo. Ha bo kato'ooarei bo araa'e ori iipii bo ahe'a, keararo'oa piro aga tuuruusi'eupa oirau bo araa'e. Aru atukarapita abeea pita a oru agaa hurapi'eaupa hioko'i oiraba ii'oo bo tuutuusi'e'oro roo'ore bo aitoko bisio iisio pita reetorebaa, pita raataribohara haia, bisio. Ku'uku'uu bisio hori'uiaa boitoopai, bo tahirori a uka- a uka ouau. Hioko'i uei kasi'upa hioko'i pita o sibaaupa bisio ee retepita hitaka. Ii'oo a haereu oru'oo, oru'oo hioko'i ii'oo, oru'oo oru'oo iisio. Hioko'i oirareepa bisio ee a reteea hitaka ii husirori. Ha bisio suba'ipita hitaka pu'ariba a uka bai kasibaa sa, o ouriboo eipa'oo ii'oo. Oirare iisio ta aga kitakitaupa ii husiroriarei, iiboo kasiabaa hioko'i uei ii tabirioarei. A oo iisio aga hokopi'ebaa hioko'i ii tabirioarei. Eipare boore, aripu raataro oru oira a riirii- haraaba. Ha oru roira ro bo aitoko ta aga huraupa iisio. Are iisio o eke'upa agaa o huraaupa hioko'i.